<noise> paspur paspor ge ngone gahi la ngone tagi toma mansia na negara ge mansia coho ngone susu bui ifa, karna paspor ge ena ma ngale ngone dadi tagi toma mansia na negara, bolo ua se ngone sema paspor gena ua, angge ngone tagi toma mansia na negara dadi ua. <noise>